Nomi jina color in color koi jale- tinanaun kuu tuo sau xii take yukua taka nu nii nchatu sou lulia nu te kuu, kuu intouu, maa yukuu, intouu yota veeou tuo este toko nu nu kuu intchoun, take yuchoun teka, take kuu kii iniou yua jataa kaa hinu no kuu chi no nii nchaa sou chi este iou joto yota veeou kuu iii xii yota veeou taka ntinu kuu maa mayo te este kuu kuu nama ichi, uu kanama take xii tee kaa noma maa no take yukua inu iii, kuu joto yuu ja jataa inaa chi este kaiinou nu kuu sou ini este iou naa joto yota veeou, uu maa toko yukua, uu na toko, nu tuo chi ntou xaa jito.